So tawi neɗɗo ina yiɗi yaafnaade neɗɗo, foti ko hollitde wonde o nimsitii <hesitation> ko waɗi ko. Ko waɗi ko, o waɗi ɗum ko e majjere, malla o tinaani. O holla wonde feewaani yo- yoo joomun yaafo mo, o wontaa waɗtu ko wayi noon.